Midadasika tokoa ny toerana iray if- toerana ipetran'ny trondro. Ny ifandraisan'ny trondro samy trondro dia matetika ny hovitry ny rano zay ao anatiny ny fihetsika ary ny fofona sy ireo hormone izay alefany any.